ଅନେଶ୍ଟୀ ସବ ତୋରେ ଆପକା ଅଂକା ମନାରେ ଖାନା ହୈ। ସତ୍ଯଵାଦିତା ନିସ୍କଲ ଅଂକାତା ଅନେଶ୍ଟୀ ମୁତଲୋଂ। ସତ୍ଯ ଅନେଶ୍ଟୀ ସବ କୋଲେ ସତ୍ଯ ଗହେବା ମିଛଵା। ଆଜସେ ନହୀଂ ଅନେଶ୍ଟୀ ମୁତଲୋଂ। <hesitation> ସତ୍ଯ ବାଟରେ ବାଦେ ଖେଲେବା ସବ କୋଲେ ସତ୍ଯ ଗହେବା। <hesitation> ଅନେଶ୍ଟୀ ସବ କୋଲେ ସତ୍ଯ ଗହେବା।